شباك في بيتي، شباك في بيت <hesitation> أمي وبابا، شباك في بيت <hesitation> خويا، شباك في بيت أختي، هاذوما أربع شبابك، في الصاله طالقه شباك وباب نافذه، <hesitation> هاذوما يتسمو سته، في الكوزينه فما شباك يوليو سبعه، وفما شباك حاشاكم في ال- بيت الفانو ثمانيه وشباك في المرحاض، تسع شبابك.